Sabzavotlarni muzlatkichda ikki hafta yoki o'n besh kun saqlash mumkin bo'ladi, lekin <hesitation> muzatkichdan tashqarida ularni saqlash muddati atiga ikki yoki uch kun bo'ladi, ularni nam saqlansa uzoq vaqt turish xususiyati ko'proq bo'ladi.